ଅପନା ଅଥେ ନାଈଜେରିଯା ଦେଶାର ପାଣିପାପା କୀମା ମୌସୁମୀ ମିସେର ବତେ ପରେଗୀ। ନାଈଜେରିଯା <hesitation> ଏଟେ ଛଟା ଦେଶା ଅଟେ ଜହାଁ ଅଫ୍ରୀକା ମାଁ ଦୂପର ଅବସ୍ତିତା। ନାଈଜେରିଯାରେ ନୀଗ୍ରୋ ଲୋଗଵାନେ ବହୁତ ରୂହଂ ଥୀ। ଇଠୀ <hesitation> ବହୁତ ମାତରେରେ ଜଂଗଲ ଦିଖିଯାଂ ମିଲେ। ଇଠୀ କରା ପରିଵେଶାବ, ରକୃତିକ ଆଟେ <hesitation> ଏବଂଗ ଇଠୀ କରା ଦୋକାନେଂ ଦିଖିଯାଁ କଲା ଆଟାଂ ଦୀ।